Ny toetsy mampiavaky ny ours haiko zao, lafa izy hoe lafa main-tany regny zany izy mandeha <hesitation> mitaditady sakafo regny haniny. De andesiny an-tragnony ao. Laha manintsy am’izay koa gn'andro, an-tragnony avao izy fa tsy miboaky.